Makirahitani kashiridion, odye to ien elutoba se ma'a laba, odye bojye bandu tochi, tochi lamruje jude, ko bo tochi ha bandua ya.